Wakkati to lesdi Egypt kam ɗum poo'uɗum, lesdi wonta ɗon poo'undi njoorndi kadi ndi walaa ndiyam, ndiyam toɓ- toɓtoɓam njiyam toɓayɗam seɗɗa kaway ɗam toɓata, ɗam timma.